<noise> toh – toh Kusaiwo i’sibaŋ zama norukonu wanai gono talka wanai gono, sannaŋ kusu hardungo danyaŋ wana gono, fai’kusu wanai gono, hawru kusu wanai gono, hamhinayaŋ wana gono, harizo hinayaŋ wanai gono, sannaŋ hanfo kwainai fai’wanai kaŋ burra gatai fai fai’dajidaji wanai gono, gunguri haguyaŋ wanai gono, shinkafa hinayaŋ di shinkafa hawru no nigatai a hinayaŋ wanai gono, da shinkafa konuno nigatai ahinayaŋ wanai gono, kusumasa hinayaŋ wanai gono. Da aysibah ay manai shinkafa ay manai moa moa hinayaŋ wanai gono, i’fo kachi moa shinkafa kachi moa, burkan gabai kulu zarmachinai dibaŋ kanasai moa shikainaŋ, baykulu bai moa wo shinkafano kal zarma kanto zarma no gabai haŋ kaŋ kachi yadin, daŋ haka kusai i’bambanchai noru kusu noru koni kusu da i’naiharai kusu maŋchi afo zama noru koni kusu agahima tasa wanaimo dumo gurino. Anfo i’naiharai kusomo i’go charra zama kusu i’bairin da i’kaina i’bairin da charai, hawru kuso agagar i’ga kwaikagar a bairinda fai kusu, fai kusu bairinda hamhinayan wanai kusu, hamhinayaŋ bairinda chifizo ayyo harizo wanai hihi kusu, harizo kusumo i’ga kwaika sabaŋda abairinda gunguri haguyaŋ wanai kusu, i’kuldai i tambayay noya amai noya, ahho inga kachi i'tambayoyay anfo kwainai noru koni nankaŋ ago inganda talka maŋchi afo.